जसा मी पायली सांगला की माका सोरया बद्दल तितक्या ज्ञान म्हा पण माका जसा कोणा कोणा कड्सून कैला तेचेर या खबरी असा की बेरी सुधा तरे तरेच्या वस्तु पासून तयार करतात जेन्चेर तेंची नावा असात जसा, मगेर, जशी यी वेग वेगली वस्तु पासून तयार केली असतात तसेच तेंची चव सुधा दुसरी अस्त जेतून एक कडू अस्त तार दुसरी अमात अनि कडू मिक्स अस्त तार एक अस्त।